मए नेगन चाहत हओं । काहेकि मए दोडत पेति गजब हल्लि थक जात हओं पर नेगत पेति गजब देरले नेगलेत हओं । तभिकमारे मए नेगन चाहत हओं ।